Tiná ndiguniá tiná niño, kandia tukutute nianka niñunka ha kachi ihá yuu nino vee to meñejii, nijiña yeyuu name ndia tukunrá tuvuu lionka ni ndivii lajanió niño inke uno nruvii vuvi loachí name chunuño.